Anee achame ang'ete saa sait taman ak aeng'ii, alal maati ande peek maat awee pakei tuga aitu achap chaiki, atar achape chaiki aun tukuuki, aun kot i anyatepungweny ae chaik. Atar ae chaiki apakwerii tuga pakeri, aitu nyakweri paraati aitu, nyanam jembet, awee mbarii, apapat kidogo kitikin, aitu inyaa apai lakweeti. Koit sait ap keam lunch ketari keunkei ketar keunii kei kemuny kitikini ketau kechop, kechop amitwogik chepo koskolong awee imarii aput ingweki, aput isochoti, aput isakchati atar apute sakchat ande maati. Akany kochamukanchi aeng somoki asutu akarangani <noise> kotar. Saisyek <noise> aeng asutu, ande maat kimyeti akwany ande chepkupe, atar andenii chepkupe atau poketu teta, inyakei aketu nego nyakeri, aker ingokaiki akee ketau keam amitwogik ap koskoleny. Ketau keker tukuk chetese tai eng emeeti, ketar kekere koit sait somoki, kondait sait somoki amokon lakwet, anyaun tukuk ap koskoleng'ii. Aus mesosieki <noise> tep korok ause mesosieki <noise> ataker kitikin anyun, kotawochen <noise> kitikiini. Ndatar koit sait angwani sait angwan ak nusu, saa tano yoo. Atau anyun iparu asaa, ndatar asae aparuu. Alechi cheopa kongoi akopa petuni kokoi akopa ripsee nguung nikeripoo petut koimeni, alechi kakoit petut kakoit sait nekirutosi, ripoo koechi karoon ketoror kaine nguung akilasu kongoi.